Aŋ haŋ ŋaŋg ban can ban toŋ tar ga tuwa hayiŋ. Kəlam su goyo m ndogo farin nɛ m ndogo tawarin nɛ tu mɔr niʃi ɲaa tum baca m ɔti iɲɛ. Iɲɛ ʃɛɲɛ kalas sem tug ɟi dɔ mɔ nda nɛn. Tum tɔ di ma nɛ ŋgal zɛzɛk zaman gə ma tut tog tut zole ŋgal lezɛn ti. Kalas tum maan bo yob maan fodo bub maan ḭ awa ta tɛn tum tar lɛ ŋga. Ɛr nɛ sem tum tɔr tum tɛndɛ ŋgar sufur n ti. A nɛ gaa toŋ ɛn toŋ tam tiŋ tar ni ŋgar sufur tiŋ ɛr nɛ ɟim təm mɔr ɟi kaaraat. Kalas iɲa yɔ ɗɔk maan ba mani sogoo. Tu mɔ soo ɲaa bɔl nɛ mbə tarɲɛ. Ɲaa ɲɛɲɛ mbəta ra ɲɛ ha tɔ ma tar ɲɛ yeyel mba. Tɛdɛ ŋgar ɲɛ lon toŋ tar ɲit lakin degə zamaan gə n nda tut sesiŋ ki sesiŋ ɲaa. Tu maan go farin nɛ ti me siŋ ɲaa tu tawarin nɛ ti mɛɲ iɲi. Iɲɛ ʃala kalas tu mɔndɔ yub maan ki oo. Kalas tum tɔr ɟe fasaa haʃir fasaa tum mɔr ɲɛ ŋa sufur n ti. Ɲaa gə tɔr gato n tum mɔɲɛ sukur wa ɟ-aŋga le m uhon wal beɲɛ iɲal ti iɲ fusar. Kaye ɟan naman inti kə keley marway tu ɔsɛ ɲɛn nam tɔm aɲɛ ker. Ɔn nɛ kar wal be ɟ-aŋga le.